Eey, ko laawol ngam study literature sabu ɓe waawi nyawtude laamɗe e jeyɓe ngal. Literature waawi waɗde ɓe njifti hoore rewɓe ngal, ko fowru e sabu ko laamɗe e jokkondirde. Ko fiyaangu ngal ɗum waɗi sabu ndiyam e jengɗe miijo